<noise> ah comme lekk moom na em, waa lekk moom na em, lekk bu bëri <noise> loolu baaxut. <noise> Lekka lu si nekk dangaa lekk lu sa biir su emee su feesee rek nga bës biir bi dafa ko war a xaaj ñaar, am na fu ndox di am, fu lekka di am ak fu ndox di am mu nekk ñett. <noise> Su ma jëlee ñetti xaaj yëpp nga def ko yëpp lekk <noise> doo mun a am ndox du mun a am ngelaw. <noise> So danga war a lekk lu em <noise> si ngay mun a am ndox pour nga am fu nga nokkee <noise> boobu moo gën, ndaxte lekka yi léegi yu si bari dañ bari <hesitation> <noise> diw bi su baree, sucre bi su baree, lujum bi su baree, yëpp nga boole ko yëpp, ba munoo sax lekk lu bari daf laa jox ay ay bloat yëpp, lekk yi. <noise> So lekk daal na em, mën nga jël soucoupe bi def ko tea, def ko suukar ba mu saf nga éviter nga dëkk si bët bu set, baaxut dafay indi. So loolu <noise> tamit baaxut te danga ko war a moytu. <noise> Jumbo yi tam gis nga ko, <noise> bés bu set nga nekka si jumbo bét bu set jumbo looy lekk def jumbo yi mu bari, <noise> xorom mu bari, baaxut, adja yi jojo yi yëpp def si lu em lu tuuti <noise> su munee ñàkk sax moo gën <noise> waaw <noise> waaye baaxut.